پاور ٹولاں دے حصے تاں ہوندیاں نیں جو کسے بجلی، بیٹری جاں کسے ہور طرح دی اُرجا نال جڑے ہو چل دے نیں۔ ایہہ سادھن اَجکل دی زندگی وِچ بہت مہتوپورن بن گئے نیں، کیوں جو ایہہ ساڈے کم نوں تیز، آسان تے محفوظ بنا دیندے نیں۔ پُرانے سمے وِچ لکڑ کٹنا، شیڈ کرنا اتے پیچ کسنا ورگے کم کرنے پَیندے سن۔ اس لئی زیادہ سمے تے محنت لگ دی سی۔ پر پاور ٹول دے آن نال ایہہ کم کُج منٹاں وِچ ہو جاندا ہے، پاور ٹول دا سب توں وڈا فائدہ سمے دی بچت ہے۔ جِتھے کوئی کم ہتھاں نال کرنے وِچ کنٹے لگ جاندے سن اُتھے پاور <hesitation> ٹول دی ورتوں نال اوہ کم منٹاں وِچ ختم ہو جاندا ہے۔ تے دُجے سوڈے وِچ ایہہ وی کہہ سکدے آں وی پاور ٹول دا ویسہ کم نوں تیز، آسان تے محفوظ بنا دیندے نیں۔ ایہہ ساڈے روزانہ دے جیون تے وڈے وڈے ادیوگی کھیتراں وِچ ہر جگہ ساڈے کم وِچ جُڑے ہُندے نیں۔